Al dariqal gaid bastamala le basamal akhbar fiya liyom hi bas telefoni fi idi, zaman astamalat al televizon. Amma al yom azzaman ja, telefon fi idak bas tifukka wa tudukhul bikanat kateerat wa tishif akhbar wa mala fusuk tiʼaqib minna hine fusuk kula amma fi.